अमे जो प्रत्येक सप्ताह हा। अमे ते टुक पांच से छः दस मुझे दू कन्वर्ट करे। जुस अमे खनाक अटका खंडे। तै अमे अपड़े यात्रा पूरे कर केर तैकि अयकर खंडे।